Ny alika aloha an, miankina amin'ilay rasa araka ny teneniko teo satria raha ohatra hoe alika gasy no resahana dia tena tsy ahitàna aretina be ohatran'ireny "chiens de race" rehetra ireny. Fa matetika aloha izany an, ny raha ohatra hoe "chien de race" no resahana, matetika ny resaka hoe bota be, na hoe manana aretim-po na aretina amin'ny hoditra na sofina, na ny nify na koa hoe ny "articulations". Izay matetika izany no misy amin'ny amin'ny alika.